Sapi ore'kambing mangaseren sua'ne makacaya situangne tinarukiraku ke'ren suoras kami malaling one'toondeiku tona'miya sapi wu kami tera'nanarukira ara'na kami maumae su tampa to pinamiaen sapi tu ondeiku suoras te'e ikami tumeren nakawuya ore se'ne ore'sapi tando sukararaune kami nakaringie to' sah o'sengge ore sapi sep sapi te'e napapamo'e wi'kami nuka kena sapi saite'e wuto'ondeiku limuhai ku'ne te'e sapi ku toni'iki suwungkune wukikami nakinas stondeingkami te'e nakura sapi te'e napapa mo'e ko'tele Sapite' makacae ara tuangne naehe e siseh, tungar su ores ikami mehe'e mayuma su sapi te'e mayumasu sapi te'e su oras sapi nakauia situang ne te'e te ise ma nusa lungkaya wu niteara nunto' mapapamo' makawoya si tuangne sene wakinakatatonan kami arana sapi te'e sua' ne makacaya si tuangne.